Ah serveuse! _x000D_ Oh andreo! _x000D_ Za anie lah ka sy nikômandy lasopy laoka f'i lasopy legume raha nikômandiko sady zay zalahy fady laoka fa mba soloy andre akagny kô zalahy ty, de mba ataovy malakilaky e zalahy fa mbola memeka anie lahy zay tô.